Shindu shia kwanza nomba shindu shia amberi niwakhera ingokho notundumia mathi <hesitation> niwinikhamo ingokho ino orulao omanya niwakhamala khumanya, nomamakho khumuriro kiasi niwakharulao orio norulao otonya, niwakhama khutonya nokasi situnguo shiao norakho mafura khushifuria siao nomba munyungu khare vatesheranga musindu nga munyungu, nokaranga vulai, nothukhamo amathi wanza khutekha noramo thinyanya thiao, niwakhamala khuramo thinyanya nano othiirire khutekha khula ngaia, yakhamala khuya laanoo vafuka vusuma <noise> nimurulao mwikhonyera nde ingokho ino, mbara ingokho vakasingia vario, kata khandi isaa indi onyala khukhaya khutekha nochisamba sa vasanga khumuriro yiya vulaaiii, ni mathi kawaimo onyukhirisia ichumbi ni khandi murira saa vusuma, rero isaino vakholang mbu furai lakini khare vakofu vakhare vasambanga ingokho khumanda yamalanga irirwe ovusuma vwiiimere, endio niluavakasianga ingokho vario.